Biu bo timi bo tairu parde atagbalaga dimo bini tua teri dei dini pari the obo dein de beh dari suo far omene be pene pene pade alagbala sa yo keme yo lea me fei fe be biri bo suro me fei fe de be biri bo suro an go ke bih ka-a misi bini meh ata gbalq ga buro do seni si afa gbala ga suro brin saw tangbe edina mo tamo paimu tei mo brin korode pua lo my bale tua bow bar fa oh pulo nice ke tuo mene bini ba fai pulo be tiq den me omene dolo bo lei dele o mene ye fuo pulo low bo de ba an go bulo bo bua

Ya teni deh ya tua bulu me omene me awin agboro ke kene agboro bai agboro teri de teri weni tie bo kpa ri da teri wene yie bo kpa ri da ba ekpo nupu mene foq fuo mene keme ekpo nuun mena edi dimi be sai kpame ekpo munu nun ba gboro ah gboro the beh o mene ba ope kpe ke bbq deh so emene gboro ya teni were ne dolo kpane hum du mene sei ye bo fini sei e ba bini ariya pa vuru temi fua oko yere ke vuru fei mi tua ke yee femene ko ye re bini kpo bori bulu ma mi sei bim sai kpane si bini me ko yere palinene but ba kpane den sei koyere bini pali ya fa kpare dil ria sa Ane-ka-ke atagbalaga pu-lu ya tho menu bra-me fia ke tho mene sba da-be izon- tu loi fia kpo dise da, loi fia-me enene o-fia izon-keme fia loi fia kpo izontu fia po-lu fia kpe emi akimitu fia kpe emi lor fia buru gba de-ke loi fia me-tho mene sei, lor bo enana were mie, loi ke bini doua suru, bele kpo suru yerin keme si lole fei biri ka fua kumu ebugha ye dor emie ne ye sei suru, ke bure tha, loi bo suru ser na beh e buru gbame-ne bino tha bini duba bu-oh dulo, boho loi ri dohi bihi ke eua-bo-dari tor-bo be-ne buba o buru timo la-mene, bo-dare ker ne suo, ebo di gi mi ne me-loi bo-buba mene, emimi'do-mene-sei, bufefu